Ke'en ni a yaji, a yaji ni, da ta'an ni. ke'en ni kuaiyo a sa'a too, katyi o, xiko daja ke'en ni.

Aja, kumi ni iin tutu ka'vi ni. Jen ka'vi ni.

Suu su'va tyi iin kotye de a iyo.

Nuu kaa nusu ya'a ni vi a ne'ya ni pelikula axin, inka tu'un a ne'ya ni jen nuu kaa ya'a ni vi a ne'ya ni majan.

Nana ni jin, tata ni jin naa ta'an ni va ka'an ni tu'un ñuu savi.

Iyo yɨkɨn, iyo... iyo tikuee, iyo nika, iyo kaji daa sa kua'an ko'o va'a daja.

Suu kukueka ini ni sa ña'nu ni jen na iyo a kaji ni na iyo jen luli ni je kua'a satiñu ni jen sava ni'i ni a kaji ni.

Iyo, iyo tikuee axin iyo tikuee nikɨ jen yukuan yaji ni.

Ta'an ini ni sikɨ ni vasketvol, tyi, va'a sa'a ñu'un ne'yu ni axin ta'an ini ni kunu ni jen na tyi suni va'a sa'a ñu'u ne'yu ni.

Suu tee na iin ta'an e ɨn... sa'a o vi a ɨjɨn... skutyi maa nasa'a noo maa jen sa tyu'un maa ini yatu jen, jika kua'an noo ñuu ii katyi o.

Su kene daa kua'an tyi jie'e tu'un na'vi va kene daa kua'an. Eh... su ntu kuvi kɨ'ɨn soma a nuu nee dani ya'a jen viji viji ya'a. Ah... Ntu kuaiyo kivɨ iyo tiñu sa'a maa jen sava kene daja kua'an.

Suu a iyo vi a kaji a vi a iyo ka katyi o. Tyi jiaa viji nuu nee a ni a jen ñuu kuvi nu iyo ka kaji.

Iyo kue'e yuku jiaa titɨ vixin, katyi o. Iyo tune'ya, iyo yutun mansana, iyo, iyo da, da yuku tatan na.

ɨɨn... Jiankaa dani xini yutun, axin... sikɨ dani da ne'yu sa kuun savi jen ñu'un dani nuu savi jen... sa'a dani soko jen jianku'un nute. Jen nuu yukuan sikɨ dani.

Suu kueka vi a kɨ'ɨn jika o sukuan nuu na ña'nu tyi nakoo ini o. Soma sana iyo kuaa nasa o tyi, jɨn... de nkene jika nuu jen ni'i danu nti ka tiñu'u ii iyo sa'a nu.

Iyo jen vi vaji nu jen iyo jen, suni ntu nkanii ya ve'i tuku nu a kuaiyo. so da tun ntu jini nuu jen nanu kunu jen katyi ji.

Sa kanta kivɨ yukuan je... na... sa'a nuu ito, dani ito. Natyiso ni ita, natyi'i a ni ita. na sa'a ni... ɨjɨn... kuaiyo da ñaji da ndeku katyi o. Natyiso ni nuu nutyi. Sa... jen natyu'u o ni... ɨjɨn... ini kokun natyu'u a ni sujia jen nee nee ñu'ma jen natyi ñu'ma. Yukuan jen te ku vi yukuan e sa natyiso a... kuaiyo a nta'an ini ñivɨ nteku yukuan.

Iyo e jianini o tyi nkuvi ji vaji. Jen... suu nsa kutuni ka nasa'a o tyi kunei kaa nityi ya'a jin o.

Sɨɨ vi tyi a nuu to'o jen, kuaiyo tyunaa a nu jen... a nuu ku'u ya'a tyi kaa iin ñu'un luli nuu jen, satiñu nuu maa jen ni'i inka yaji nu. Soma, suni kumani tuku nute kumani tuku yutu, ɨjɨn... kumani tuku jen 'vi nuu iyo jen... ɨjɨn... sɨɨn sɨɨn vi a kunee o, iin tyi ñuu to'o jin tyi ñuu nuu nee maa o.

Jini ni iin yaa va'u kui'na jen tyata ki ni maa so ma ti'in kute kata ni.

Nn.. a xinaña'nu jeen, ntunoo ni ni tyi, ña'an maa ni ve'i sikua'a jen sa kua'an ka grado katyi o maa jen, nkakɨ ini jin da tee xine'e jen ji'i kuatee da jen ntu... ntu tyinei vi da ka nuku e, nkukueka ini ni.

So nakajie'e tuku ni jie'e, suu, kajie'e tuku nu jen na xine'e tuku nu a naja kua'an ka'an daja iin da tu'un ya'a. Jen sa naa daa. Kuaiyo da ñuu ne'yu daja jen kunii daja kuaa, kuaa kuviji.

Iyo. Tyi iyo, iyo ke'in yuku. Iyo... iyo nuu... nee dani ya'a.

Ah... kitɨ ini ni vi sa Kua'an ni sukuan jika ni, ityi kua'an jen jiakɨn da yaka jen yukuan kitɨ ini ni tyi ntu... ntu kumi daa nee daa.

Ta'an ini ni kaji ni sa kene yɨkɨn tinuyu suu a jen... ta'an ini ni kaji ni maa. Axin sa kene yuve sukuan de ta'an in ni.

A ta'an ini ni nuu nee ni, axin ñuu ni vi. A kuii nee yutun majan jen vii iyo jo kuni ni.

Jiantiñu ni kaa kaa nusu selular, tyi yukuan iñɨ iyo a taji tu'un ni sa koo ki tu nantu'u axin nee ki ni tiñu jen yukuan tyu'u ityi da tu'un ne'en ña'ma ka vi.

Nn... kuvi ni kutu'va tyi ntu jini ni tee ni ni iin kaa ka yukuan.

Suu a sa'a vi a tani nuni jen kuvi jin ñe'e. Tyu'un ni ntiin kaka nuu ju jen yukuan e de ntyi'yo u va jen xita ni maa nuu jen na...kete ni maa, kete jen nakete ni maa sajiaa ta'vi ni maa nuu kaa jen sa'a ni xita.

Mm... vii iyo ñuu ni tyi vijin jin jen nuu ini ñivɨ majan ntu niva'a daja.

Iyo tiñu sa'a daja, tyi iyo sava jen, iyo sava daja jen, kunu daja jen sa'a da sa'ma maa daja jen iyo, iyo sava ka ña'an jen ta'an ini ji, satiñu tatu ju.

Nsama ka vitan tyi nkoo kue'e ka ñivɨ, nkoo kue'e ka ve'i, nkoo kue'e ka. Jen nsama nee ni vitan.

Suu iyo, kivɨ jen i'ni axin iyo kivɨ jen vijin so iyo tuni tiempu vi a sava vi a vijin sava vi a i'ni.

Ne'ya ni iin serie axin iin suu pelikula, ah, serie naja nani ji jen, nani La reina del sur. Jen na'a ni na ni jie'e nee, nenu nkajie'e je nee nɨ'ɨ. Jen va'a nkene je.

Teku lee vi a ta'an ini ni.

A sa'a ni vi a, nn... na... nas... na... nastutu ni ñivɨ, ta'an ve'i jen ɨjɨn, sa nakani ni maa nu, nakani ni iin ñivɨ nuu santu jen natyi ni ita jen tyi ni veladora. Na'a jen saa jita yaa a ka'an mañanita. Iyo kuaa natyi o ni jie'e jen sava, jen naku nee kuaiyo dani sa kuta'vi a ni sava xita.

Suu sa ñɨɨ i ve'i sikua'a e a nsa'a viji ka'nu ni vi historia, jen a... a nsa'a a tu'un jini ni vi, tu'un a maa ni ki español.

A iyo nuu nee ni ya'a vi a iyo kue'e tii jen na iyo, na iyo na sa'a tii ka tyi su sa taji sukuan yaji ti soma su na iyo nasa'a o tyi suni iyo jo a kaji ji.

Su tiñu itu ni va sa'a dani jin ta'an ni tyi ni ka'an ni. Jen tajia ni itu, tajia ni nutyi, tajia ni.

Suu iyo iin tii, luti nani jen yɨ'ɨ yutun jen ta'an ini ni na jen tava ni maa.

A kitɨ xeen ka'an ni a iyo vi da koo, katyi ki o. da koo va iyo jen iyo sava jen xeen, iyo sava ja ntu xeen so yu'vi sana on sa'a ja.

Iyo kue'e a ke'en o. Iyo yuve. Iyo nika. Iyo tikuitɨ. Iyo kue'e a xiko tan o. De nee o xu'un jen ni iin tan uvi uni. Su iyo tikasun, xiko daa xita xiko daa.

Mm... iyo... taji... taji dani itu, taji da ni, natee dani yuku, tata da titɨ vixin katyi o.

Ta'an ini ni da ta'an ini ni kuxi, kujiaa vixin. Jen ta'an ini ni kuaiyo da, da jiaa vixin.

Ta'an ini ni ka neyu u'va jen... sa sa'a ni maa kajie'e ni sa'a ni maa jen ɨɨn, skasun ya'a jen tyu'un ni tikumi, tyu'u ni a nɨ'ɨ nuu ju jen saa e skitɨ ni maa jen... koo va jen yaji ni maa.

Tu'un jia'a ni vi a... kumi daja majan, koo... kojiñu daja nuu sava koo jo.

Su... ɨjɨn... nuu ve'i ñu'un jin nuni a yaji o vi a iyo vii ñu'un ni nuu ju.

Suu ntee yatin on ñu'un axin de sikayu jiin sukuan jen kumi o a nava nɨ'ɨ sa va nkinoo tinikɨn jen tinikɨn yukuan sa'a jen sa kivɨ tatyi jen ntɨɨn, tɨɨn ñu'un yukuan katyi o.

Kuvi ni kuni ni, inka tu'un, to'o yata nute a nani ingles.

Iyo, iyo jini ni tee jita, jita katyio, tee tee yaa, tee tee a ka'an daja... ɨjɨn, yutun, yutun kɨɨn maa, yutun... a ka'an daja violin. iin jini ni tee. Tee yaa nuu katyi o. Jen jini ni tee sa'a teyu axin, mm, ito, katyi o.

Suu an kaa dani jen, sa'a tun va dani sa'ma kokun sava jiasɨ dani a ta nee axin saa, sa'a da ñivɨ sa'a koton katyi o jen ke'en a ni maa sava iyo jen sava ntu kuii a ni.

A kutu'va ni vi maa vii ka nuu ni katyi o tyi, ñama jianu xini ni jen vii kuatee vi a kutu'va nu maa kumi ni jen, nn... tyu'un ini ni.

N.. Iyo ita kaa, ita kartutyu katyi o vitan. Ita yaa. Iyo i... ita neka neyu. Jen yoso xini yutun. jen nkia'a, vii jia'a iin a ka'an daja orkidia vi ji. Jen vii iyo jo.

N... Nkuvi ni kɨ'ɨn ni yu'u nute jin se'ya ni.

Iyo, iyo kue'e tinutyi, nasa'a daa nakete daa axin sa nuu nee daa xini, kuaa xini semana sukuan e kene daa, ve'i sikua'a jen nasa no'o daja, nuu kixin daa axin nakete daja sa'ma daa. Kuaiyo da niya da na sanuu da jen sava kei tyi tuku daa.

Iyo, iyo iso, iyo... kitɨ, a ka'an daja kitɨ va'u yukuan, iyo, iyo isu.

Na ini ni sikɨ ni a kunu jen, kuaa ni jin ku'va jen ki nii kenei dani ke'e nu va kuya kei jen jianka ni xini yutun na jen suni nuvi a ni kune'ya ni jita a ña a xisa e kuiya iki axin suu sava kunee suu vi ji.

Suu a nuu ve'i sikua'a tyi kuvi ni a koo ka a kuatyi sava kanta ña'an xine'e axin tee xine'e jen... a nuu de tiñu sa'a tyi, ɨjɨn... koo ni ka, koo ka tiñu sa'a sa va ntu kumani tiñu sa'a nuu kuaiyo ñivi nee ya'a.

Iyo va tun nkaku se'ya nu jen nnn... kava nu najiavi nu uvi... uvi... yatin uvi uni kivɨ vi maa. Kava nu najiavi nu jen sa... sa'a daja ñɨ'ɨ kutyi nu jen na... nake'en ini nu jen sa tavi daja kuaiyo ñune'yu nu katyi o. Jen de nkuvi yukuan jen sa, ɨjɨn. Nke'i nu katyi daja nuu nu a nke'i nu nute vijin. Nkuiso nu. Nkuiso vei nu sa va kumi nu maa nu jen suni maa tuku nuu vi ji ityi nuu.

Iyo va na iyo nute ka'nu nuu nee ni a jen na, ntu jini ni sute ni.